Allura të pulicjarsh vitret, për të i lash, merr një cop, merr un prodottu tek ata çë pulicjarjën, tek ata spray per esempiu, ja shtie direttamenti te vitri e pran bun movimenti circolari, in modo tali se ngë qëndron taka te vitret.